الموضوعات التي دائما ما أكون سعيدا عند التحدث عليها هي مواضيع التاريخ أحب التاريخ كثيرا و أحب أن أتعمق في التاريخ أحب التحدث عن اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية أحب كذلك التحدث عن التكنولوجيا و السياسة و ما وصلت إليه التطورات في العالم و أحب كثيرا ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم و أحب كذلك التحدث على عالم الحيوانات الطبيعة و الصناعة و كل المواضيع التي لها علاقة بالاقتصاد و أحب قليلا أيضا أخبار الرياضة خاصة كرة القدم.